Muntu ile valuke muntu eesaka avaluke nu muhale nu muhimu sana. Muntu iliaye onapanana ule muntu palipo boha ne muntu avalekonuari ni kintu kunicho muhimu sana na kootwero na kadware kidudu hosaa kwoseedeke ili waze koroku koreechakuuwa oleele na amima meshee. Kwo eye vyenekwana nyenye valoka na muhimu wa maisha ne kintu cha muhimu sana sana kwa sababu bila ikijiu ko kale chikera hambe do nsinasatoku mnuishi, kwensanka bhantu bhatilange sana mbele ya malazi, mbele <hesitation> jinsi waweza kupata chokarii ili na ivo ni vintu ni vya muhimu sana kwa sababu haya maisha. Dhosapa tovaloke kwamba uhu umuhimu tubhubheke sana mbere kosubhanda kobhayugana na acheja boha ira nogani kona kwanza.